عدد الشبابيك في المكان اللي فيه شغلي تجريبا أنا أتوجع في حدود مثلا سبعين شباك <hesitation> اللي هم كبار، وعشرين شباك صغيرة، لإنه في مكاتب صغيرة ومخازن صغيرة ما فيها شبابيك كبيرة، بتكون فيها شبابيك صغيرة.